حاول تبتعد عن الدهون ، وحاول تقلل من النشويات ، تقلل من السكريات ، تاكل سمك ، تاكل بيض ، تاكل فواكه وخضراوات بكثرة - هذا الشي كلش غاح يساعدك